الكلب يحتاج تمارين يومية عشان يكون صحي وسعيد بشكل عام يعتمد مجدار التمرين على سلالة الكلب <hesitation> وعمره بس بشكل عام، الكلاب تحتاج من ثلاثين دجيجة إلى ساعة من النشاط البدني يوميًا ممكن تكون تمارين مشي أو لعب في الحديقة الكلاب النشيطة مثل <hesitation> الراعي أو الكلاب الكبيرة يحتاجون وجت أكثر للتحرك التمرين مهم عشان يحافظ على صحتهم الجسدية والعقلية.